Argentia jaeko la fiesta nacional de la vendimia jaereta ovariri uva jare vino jaema jokope jaereta oguata iyarete opirai jukurei vi oiparavo reta mopeti kuñatai ˂hesitation˃ reinara jkurei vi jaereta oyemonde.